سکولَس منٛز أکِس دۄہٕچ تیٲری کرَن وٲلۍ طالبہِ علِم آسنہٕ کِنۍ چھُس بہٕ پنُن سکوٗل یونیفارم لٲگِتھ تہٕ یہِ یقینی بنٲوِتھ شروٗع کران زِ مےٚ نِش چھُ پنُن شناختی کارڈ اَمہِ پتہٕ چھُس بہٕ یِنہٕ وٲلِس دۄہٕچ تیٲری خٲطرٕ پنُن بیگ تہٕ دُپہرُک کھٮ۪ن جمع کران۔